Yo rasoir nga ké bé sirono ké ni ya na yintou gna si bakka douya, roisoir ni fili nposso ni yéyi rasoir yogo yéyi a nan ké wougnina a na lamou nthiotéyi, a na yila tékhé. rasoir yogo yéyi ken guaguéné boutiki gna, i ga tini rasoir bic, a layi kenkha woutou anga gnintou nkoutou, donc rasoir kéngha a manna nguéni ké bé rek ké ni ya nan thiya.